إن نعيش حياة جيدة يعني، إنا نعيش حياة ممتازة فيها توازن بين العمل والراحة والإهتمام بالعلاقات الشخصية والصحة، والأهم هو إنك تكون راضي عن حياتك ومستجبلها، <hesitation> كلها تندرج تحت العيش الجيد.